Kutuu vivo njunado njutu chichi naxhiko inatu, nduku jan iná ha atuu njuand ndike nañiutu pero atuu iná tuu cuchi toján onre nan dandete chi ina'a tujuan kutayiti chen ndande pero ndujuni kuu, ndaga kuta ján nduchichi no'o inatu kudetu inatui kuu kutado inaguate ko'o ochotuján este hijoro chi koni tu kuan nandero nagani takuu tandechí kojani tavandio tuu njuan, ndojon tuku tukuu burru ján inutunjuan inotu inotu, vivo tunjuena yundutun nonro cuchindoto ñonro konchidotu burro jan chí njuante xhuku juantuu ocho no burru kutuu, vivo jan inakita yandioto yen chinukuido kuin ike'e itotuu